Kimii petuu nekiamian akoo, kikitoreto kigiamianii ochei. Kimopuatii ale asope akokitoreta mungu asop. Ara totok paipayet nyuu notinye akoi ranii.